Emmi en’showwa ka-ekpa-a nn chop ka-ekpuw nn chadan orimma odim kwaam emmi ezi egom-ma emmi ochadan erim ibinokpaa byi-a sa mdin en. wewott en, wewott me egon dok si immi zi me sa zim egon bipuyrit yinna sa ekabua a obin ennim odim kwaam eri-eri odim kwaam inni eyin-ki-yan obgu wani sa before eyin-ki yan nku piri nwa kam ok, odinna ottewott osi ottoku tto obam-bi osi su osannang iba okpowi ocua ottoku obgu wani sa oben bi och before sam ebinna nnku piri nwa kwaam okke ottoku fo obam bo osi ottewott osi sa-a kwam nn-edinna e’ chikki aka sa nni ewowa me be achi amm ocha mayin oday ekowazi maa ka man moki offo osi-si osa kesi manda mo chop ka-ekpawa mayi-nna ma kko da ekowazi awott mommo obinnah ka-akpuwa mo-oyi-yinna ke iyan da moki egom asa bipyirt mo orrimma ahok mo oyin ke iyan momo si ottoku fo daam be osi offa mo bonsi ewott ogbu wani mommo oshowa a-kpwa oda ma cua nwa kwaam ana cha e’kowasi danke obinna ka-ekpwa otzoki ekpo ochiri bipuyitt owaun onno dok fot sa ekowazi ogbu wani ekowazi ozabu ozu odok fot se owuri nnwett. Mando ki sa mo-orroyi ochaottoku ma sa va-va mopo osim mochi odim kwaam-a kam odam-mo kpong-kpong owuri bo manayok odik k’ohamm-a ke odik ko ohann-a kam odik ke hamma ke simo so odim kam osimo odaak wo ma ottonng ewott efa ese epuy wo momo ozu fonna mo zu orrori emeen ida mo orro-royi emeen bipuyitt nozima owonna oki ozuua omon okawi fe bipuyitt ozok-s o kpp ottonny ewott attan ze epuy wo zan ettomna ede epuy eda piri kke nduwi arang kari sa ndawi arrang-kari bipuyit ogbu wani emi dowa bipuyit abgubua kam odok obuok ka adda ma simma osi ocha ottoku but ibino kpaabyi kwe eronng ko oyomi ma ke omo arrang aden momouo simma momu ocho ottoku-a sa <hesitation> ozok arramg-kari ma odim kwaam ohamni okarra owuri bo edan bo adan gimmi era oginnong be ma awowa nue onoda bi sa odim kwaan-a odak-mo odik owuri be haraua-ar kwo ohok oginnong be ma eka odom kwaam mando ko ogha owuri be kam kee egom eza ok obgaa okko wirra nnan ibinopkaabyi kwe ko ommma bo tta onnong ohami odim ko oda mando ahok ka-ka wi be arro-orr oryi be ka arra but kam odim kwaam-a odok me owuri da onni ha-ra-ra ogja kwa ahok oginnong be agha kwa inndi sa enzim arrang kari wa nowunna so adim wa kwaam ochi-ocha ottoku ochi-kottoku so shaun be owowa me orrouou mokpak arrang kari w bipuyit. Okwo oyamno mando ke eyin ttara va paam mochi ocuaottok osgu wani mmno chi mazima saffe mon e m-okp obga m’ochi fo odak-dak e man fo odak-dake nun eff va omo ochi a mau ocha ottoku eann ka ocha ottoku fo onnong ko kari do onnong enni man onnang e man ko ocha-a mamma oham odim kwaam ma ffott se ka m’orronga bo m’ochi ottoku ke rong be va asi be ke rong bi va asi be kam ettem chedammon kong-kong-kong odim kwaam-a va paam bipuyitto okari bi kongkong-a odam-odam ka ettem chaun doome.